אש תעתארף לשי ואחד בטאריקה צחיחה, אול חאגה חאצכ תכון צאדק פאלכּלאם דיאלק ותכול ליה אש דרתי ע'אלט בּלא מתחאוול בתּרּר דכּשי בּראסכּ בזאף, מןבעד עבּר עלא אלנּדאם דיאלק בצדאקה ווריה בּלי כּיפאה תפ'הם תאתּ'ר אלחטא דיאלק עליה, מן לאחסן תזיד תערד תצאלח אלאמור ולא תעאוון באש מיוקעש נפס אלחטא מרּה אֻכּ'רא, ופי לאכּ'יר ח'לי אלבאב מפתוח ללחואר.